מענטשן היינט מוזן זיך קענען פארלאזן. ס'איז זייער וויכטיג אז א מענטש זאל זיך קענען פארלאזן אויף די מענטשן וואס טאקע פירן די זאכן וואס עפעק- עפעקטירט זיין לעבן. סאו טראסט איז עפעס וואס איז זייער, זייער וויכטיג, נאכדערצו אין די היינטיגע וועלט.